leyfir skrímslum að birtast á lífrænan hátt í

sem eru meðal annars innblásin af gömlum landakortum og Latabæ sko þetta byrjaði í raun og veru tvö þúsund og þrettán þegar ég var að vinna hjá Latabæ

hún Stella sem var að vinna þar kenndi mér í raun og veru að gera

var allt gert frá grunni og mér fannst svo magnað að sjá þessa aðferð þá ertu í raun og veru bara með

og síðan tekurðu bara pappír og prentar á og ert að nota sem sagt sem eru efst á vatninu

að prenta á pappírinn ég leyfi bara

að koma á pappírinn sem kemur og svo fer bara eftir því hvernig ég

sný blaðinu kannski sé ég eitthvað ég er með helling af blöðum sem ég sá ekki neitt í en mig langar kannski seinna meir að prófa að vinna eitthvað ofan í það en þetta eru í raun og veru verkin sem ég sá mest í og byrjaði að leika mér í þessu þannig að ég er í raun og veru að vinna með mistökin sem urðu til finnst bara ótrúlega gaman eyrun fyrir mér það er einhvers konar auga hérna en líka verið allt annað svo eru líka fleiri fígúrur inni í þessu það sem ég passa mig að gera ég passa mig að gera aldrei of mikið

milli myndlistarmannsins mín og áhorfandans eins og í þessu þá leyfði ég

þessu hérna algjörlega að vera í friði upp á að áhorfandinn geti farið að leika sér sjálfur í hausnum í hugmyndafluginu sínu á meðan ég er að gera eitthvað allt annað hérna

og ferð svo ofan í ákveðnar línur já það sem mér finnst einhvern það sem ég sé stundum er það ekkert endilega einhverjar verur stundum er þetta bara einhvern veginn að

að láta það poppa meira út ég hef að vinna sem leikmyndahönnuður hugmyndasmiður teiknari sjá um brúðkaup þegar ég var í í Flórens kom ég alltaf á sumrin og var á

sumrin ég hef verið múrari

að teikna fyrir mér er dálítið mikið hugleiðsla og ég með svo mikið bullandi a d h d að þetta róar mig á kvöldin að sitja og teikna en síðan koma landakort eitthvað inn landakort af Þýskalandi

ekki af Þýskalandi þýskt landakort af Evrópu en það eru einhvern veginn vissir litir í

vissar línur í

mér finnst stundum

landakort en og hann sagði mér frá því að gömlu landakortin hefðu alltaf verið með

eða hvali og þá stóð monsters og þá

nafnið á sýninguna

mjög þakklátur honum Arnar Ingi

og það passaði svo rosalega vel

að þetta eru viss skrímsli eða verur sem eru að koma fram í myndunum og þá bara kom nafnið eins og þessi fyrir mér

manneskja sem

og hérna er þumallinn það er eins og hann sé að öskra en síðan kemur vera hérna á öxlinni og fleiri andlit hér alls konar fígúrur